Mappekko balewe nakkegunangngi siripna ero balewe napake siripna pattujuwi alalena ko nangewi yakko deqgaga ero siripna deq nulle nangewe nasabaq ero macanji lima sibawa pattujuwi ko meloq i lekoq ato maccenneq ko deqgaga siripna balewe deq nulle nangewe deq aga namaceppaq larinna balewe ko deqgaga siripna